Perroquet ndraiky, izy tegna hoe mahay mahay magnapôdy raha volanin'ôlo, aveke agnarana apetaka aminazy igny tonga de hainy, aveke izy mahay magnaraka baikon'ny tômpony de aveke hainy koa tômpony, aveke izy mahay mahay <hesitation> avake izy koa mahay mifitro.